Hafanana bôka Arabia Saodida ndraiky zen̈y, mafana izy, ten̈a mafana zen̈y. De manodididina mandraiky zen̈y izy, a midepasy an̈y amin’ny tiranty degre an̈y, karà ohatra any amin’ny vilan’ny Riady, <hesitation> tsy de misy malen̈y be oe an̈y.